ارے بھائی ٹائم کا نام آتے ہی دل ایکدم حیدرآبادی اسٹائل میں فلیش پیکٹ موڈ پہ آن ہو جاتا ہے۔ دیکھو، ٹائم مطلب اصلی کنگ ہے جی، کوئی پیسہ جمع کر سکتا، بریانی فریج میں رکھ کے بعد میں <hesitation> کھا سکتا۔ لیکن ٹائم لیفٹ اوور نہیں ملتا، ایک بار نکل گیا ختم، مطلب ختم، حیدرآباد کا سین الگ ہے۔ دوستاں بولتے ہیں پانچ منٹ میں آرَہوں، اصل تو پانچ منٹ نہیں ہے، حیدرآبادی تیس منٹ رہتے ہیں۔ لیکن بولنے کا پانچ منٹ ہوتا، ادھر کلوک کا ٹائم الگ چل رہا، ادھر دوست کا ٹائم الگ چل رہا، ٹائم زون چینج ہو جاتا، ہم لوگ کے پاس ایسا۔ لیکن ایک بات سمجھ لو بھائی، ٹائم سب کو برابر ٹریٹ کرتا، چھوٹا بڑا امیر غریب سب کا حساب رکھتا۔ ایک طرف وقت درد دیتا اور دوسری طرف وقت پہ صحیح سے اچھے سے اچھی زندگی دکھاتا۔ زندگی کا ایک ٹیچر ہے ٹائم، بس کلاس فیس تھوڑا ہیوی ہے، چیز کی اور اصلی حیدرآبادی ڈائیلاگ بنداس۔ <hesitation> فِٹ پڑتا اس میں، بھائی وقت کا بھروسہ نہیں، بریانی ہے گرم ہے، کھالو نہ تو ٹھنڈی ہو جاتی۔